اي هي عدد ساعات العمل بتاعتي ف الاسبوع الواحد عدد الساعات بصراحة بتختلف عشان انا <hesitation> يعني بشتغل شغل حر ، أنا مدربة مدربة ملاكمة أو بالأخص يعني مدربة <hesitation> كيك بوكسينج دي لعبة قتالية شبه الملاكمة بالظبط بس داخل فيها ركلات رجلين ف عدد ساعات العمل بتاعتي بصراحة بشتغل مثلا يومين ف الاسبوع وكل يوم في مثلا ساعة شغل يعني بالكتير او ساعة ونص مثلا ، ايه الاجازات بتاعتي كل عام؟ هي برضو بتختلف يعني لإن أنا تقريبا بقالي يعني باخد يومين شغل والباقي كله اجازة طول الاسبوع بس مثلا بعمل حاجات تانية يعني بدرس بروح أشوف لو في شغل تاني وهكذا بس مثلا اجازات رسمية بتاعت العام كلها اللي هي الاجازات بتاعت الاعياد زي مثلا عيد الاضحى عيد مبارك أو رمضان